Blender ndia ana bisa campur nana'ak no naninuk terus blender ndia Boe ana bisa tao jus sup saos terus kakauoek, blender ndia ana bisa tao na es a lutu-lutu terus blender ndia kalo paken so na bisa hemat waktu karna biaya listrik a lai-lai ma efisien.